Tongotro andeha hitety Azia, tany tsary hita: voalohany, amboarina koa saigny, fo sy ny fanahy mandeha de tsaratsara koa fa mianatra le fomba fiteny de tsy miavogno, ma deha de kaofa misy ôlogno afaka mivôlagna mahay raha koragnin-tegna de mivôlagna mbô ahafahagna tsy ho very làlana.